<hesitation> biaso nyo tu kalau daging tu emak sayo tu beli di pasar biaso nyo, kalau ado daging-daging kerbau kalau idak yo daging sapi, kalau untuk penyimpanan yo tu biaso nyo agak awet daging nyo biaso nyo di simpan di kulkas, duo atau tigo hari <hesitation> selepas itu <hesitation> biaso nyo emak sayo tu masak nyo tu di bikin rendang kalau dak rendang yo apo yo sambal-sambal merah tu lah cabe merah tu, kalau di masak rendang tu daging biso bertahan duo-duo sampai tigo hari tanpo di apo di panasin lagi setau sayo kayak gitu, kalau cuman <hesitation> tapi kalau emang apo namo nyo biar aman atau hygienis yo masuk kan kulkas itu nyo daging nyo yang udah di olah uda di bukin rendang kiro-kiro cak itu lah bang. <hesitation> mak aku kalau beli daging dinpasar biaso nyo tu separoh nyo langsung di masuk-masuk kan ke dalam kulkas, kalau idak freezer itu biaso nyo biso bertahan tigo sampai empat hari untuk daging nyo nah kalo yang separoh nyo, lagi dimasak buat kito makan samo-samo <hesitation> kecuali hari-hari penting macam lebaran apo kalau ado acara tertentu biaso nyo emak aku bikin rendang, nah kalau rendang ni masak nyo lamo tahan nyo jugo lamo. Bisa biso lah buat <hesitation> kito makan duo hari an, kadang kalau ado kawan kampung yang kuliah di jogja <hesitation> kadang kalau ado kawan kampung yang kuliah di jogja balek ke kampung sering lah awak nitip sambal, biaso nyo kalau dak teri iyo sambal rendang, nah yang sambal daging rendang ni biso tahan seminggu tu kalau awak panasin sambal nyo kalau lah sampai di jogja, kalau dak yo dak biso di makan kalau dak di panasin.